हमे जे कच्ची माची बी रखले फ्रिज़ मुज़। तबे से छः या सात महीने तक कोई ना जाई। ना सी ख़राब होंदी। या पकिये मची ठीकड़ी ख़राब ना होंदी